Nrida danti porque, nidanti ño añute nidati on xa'án tuté, tinrí dani koyo initi noxakadi nró té por inti xho te ko koyo initi te noxakunrunó noti xañani ditati kunruti nguati dikitua ñati ajan.